I think I'd quite like to be a British Sign Language interpreter, 'cause before I went to uni, I did support work and I did a few wee courses in British Sign Language and eh it was nothing like- it was nothing like anything I'd done before, and it was such an expressive language and eh I really enjoyed supporting people. You know just taking them t- taking them to the shops, and eh just doing really basic stuff. There's this woman whose hair I'd really like to- she liked me to straighten her hair and do her make up, and she'd talk about getting married to this other guy that lived there but, eh, I don't know if that ever actually happened <laughs> Eh, but yeah, I think I'd quite like to do BSL interpreting and learn more aboot American sign language as well, and various sign languages around the world.